Niasa mare anao tatotato ze e tsy renireny feky. Aviô za mahita anao karà kajokajo araiky tsy tia korkoran̈a in̈y. Asa mafy donko azakazakany narô am-piasan̈a any e sa misy vahiny anarô ao?